Ikaviyaeko opaete yae añetëtërupi, yandeapu nbae reve, oïme vaera ñanoï mboromboete, ereï amope mbaetɨvi ikavi, gueru yandeve ñemotärëï ambuaevagui, ereï yaiko tako jupirupi, yaikokavi nvaera